Ndikkina mi So mi waawi ɗonnoogol ko mi waɗi laaju ko moɓile mi walla laaju ko key ɗum, miɗo ɗonnoo laaju ko moɓile mi. Moɓile ɗum wi'ude ɓuri hayre ngal njam e njamaaji, sabu o waɗi e nguurndam ɗum ko njam e heɓa fow. Ko key ɗum, miɓe muɓe wuro ɗum wi'ude